﻿Kakuba nyesanga munsi ndimu nyenka, <hesitation> ninkora nimbanza <hesitation> nimbaanza ninkora ebintu ebitaaha bindemeriire kukola babwa may be kangambe kare habwokutaba na sente lundi habwembeera <hesitation> eyindimu, so hati aho nimba nfunire obugabe nintambura hoona nambele ndikwenda kujya habwokuba aho nimba ndi nyenka, busaho arinkunsaba sente, <hesitation> ya, nintambula ninjya hoona nambele ndikwenda kujya kandi ni <hesitation> mwana